Pues ríh lóh guihdxi dzia´han shín máan núh listru, astáh mas nin naca bua´, mas buintonta shñaa, listruma, náhan ma, gachidzo´balohnuh ríh, yúhu chhíu muerdotih gudze´tahan, tuhbi xiitu, xiitu náh tuhbi gui´dxa nin núh ruá yídzi bwín listru shin, guéhla re´mah ria´mah gu´dza, nuhudzama née. ra´dxí, ruhunma gu´dza, ruá yúhu núhuma chin ruámah riastíh bwín dxígah riayimah bwín, dxígah rdsuhbi dxibáhanma lác bwín, dxígah rúhu puenguh di´dzimah. dxígah rúhunmah lóh bwín, tin dxia´luhmah tin cua´chxiluh tuhbi guéhta lóhma, cua´chxiluh tuhbi so´pi, cua´chxiluh núhu bue´l dhxídhxi lóhma, náhanmah. ay buintonta dxímah, chin shchxíahan xiitu, riáhma gu´dza, del ay chxíu bwín dzú, ya del dzú bwín shí necidamah cheguinmah gu´dza richxígadzi richxígadzi, rdzobaloh shnábamah, shí gáhuma, dzichxi rúhu xiitu, bah yi lác listruh xiitu, guéhla lóh naca´yi, dxigah vivah, dxigah vihn lóhma, racabuahmah. ca´chxí galóh dze´ bizín, náhanma ca´chxí dzóbahma tin guináhdzumah chxiáhnmah yáhnmah, tuhbidxí, chxiáhnmah yáhnmah, guráhguraa bua´c, skídzi, riahma rutiahma. guráhgu, astáh bwel’da, núhu xiitu máhn ma ria´mah gu´dza, astáh bwel’da riehganehma, bwel´da lóh shpadxuámah shba´chxi mah bwel´da, casi ra´cmah bua´c déh. badxínahan, deh dzieldaganehen lóhol, tin dzush chxíshlu, nugayáhnluh náac, yíc bayáhnluh náac, náac náh rúhun tucar guyáhanan yíc, dzichxí rúhun xiitu, bahyi láa. listru gui´dxayin chxí, biechxí nazi´zimah, del ca´chxí galóoh chin. Cu´chxiluh shísh, tuhbi dxí réhenchxiedza mah, astáh richxí, aychxí shí racahma bah, nical más guiyaa´ lóh yáhga shca´mah chin rdza´chxiúhul. ñáamah, ria´bamah, nin ay shga´mah nin ay shí tih, nichxín náhrabah dziáhan shgueel nabahn núhu, dziáhan ra´chxí xiitu, del bwín, tuhbidxi. ra´chxí bwín, del xiitu dzia´hn róo shin ra´chxí xiitu, tuhbi máhan dshúngah, tuhbi máhan listru dzichxí gahcah dzam dzigah xiitu núh bwecu, báyih. bwecu garatíh bwín náhan de que tuh maan listru shín bwecu, par gachi dzóbahlohon gachidiyih dhxídxin bwecu nahpa gadze´tahn dxíimah bwecu, dzituh rooruh. dzé bwín, dzituh rooruh gutahnté chxíuh ah dxíimah buíhnla visi´ láac mah chxíu nica´ dze´bigah del bwín, pu´mas chin chxílah cayahca tuhbi, tuhbi dhxídhxi. dxiée, o tuhbi caguíc bue´lah, dzichxí chxídzi radzín bwín dxíinuh per bwecu, guríhnti náh dxíimah, dxíimah racabuahmah, racabuahmah. chin chxíu dzebi´gah, racabuahmah chin shí, biechxí dzigah pa náha xiitu náhma lóo naca´yi bua´c ruá dza´cahma, ruá dza´cahma lóh naca´yih,. ay shí shdxidxí dzú tih lóhma, dxiahgamah dziturohru ca´dzidzi ñáa bwín ahmah bate´dzala dxiahgamah ahmah náhnlah chxíu dze´bigahma guadzunchxí. ahma ra´dxigaa láac bwín desde yíhcabah astáh ñáahba bwecu náh tuhbi gui´dxa nin dzigah pa xiitu Listrurahma, rdxi´hyi shí raúhma, náhanma biechxí náhantzimah bwín, bwecu náh tuhbi gui´dxa nin astáh chxídzi che´bwín del núhu. mue´yih, del ahyi mue´yih del núhu shí gaúhrahba, siempre láac bwecu dzú richxí cue´bwín, ay guza´hantinh mah shpadxuámah ay guza´hantinh mah. shpwínmah, porque ra´cah rucha´gah bwecu, dzichxí náha garatíh bwecu, dzichxí náha garatíhma, chula dusha náhama, née listruhma, ay rdzánma bwín, porque. náhnma bwín dzudi´dza shí gaúhmah ba, del guica´dzi bwín née guica´dzi mah bwín, pues dza´cah née laza´rahba dxé, lác mah gahpamah ruá yúhu,. del tuh bwecu núhu ruá ýuhu ay chxíu dxia´shtih dxie´chutéhe, ruá yúhu chxí, dzichxí ruhunrahmah del gubáhan, o chxíudzha racabuah núhu. tuhbi bwecu ña'ladzi shí necidaba dxié chute´he ba mas gaúh yaa´ma láhan ñáabah, gaúh yaa´ma cue´lahanba gan blacachxí gica´chxíaa gan blacachxí. dxigah séda bah ríhin, dzichxí náha bwecu, bay láh listru gui´dxáyin ra´chxí, stuhbi náha, listrushín, dzi´gah ruidhxídxiraa pa´roo lóhnu, náha. biyhachí, biyhachí náha tuhbi máan bi´tuhn, ay ruá luhma, per shca´dxiahgal mah, guéhla lóh naca´yih, chin riuluh lóh lúhun, riaga´luh ña´dzizi. guse´u lóhl, del naltáh caya´cah biyhachí dzo´baloh gu´lda ruá dxiahgaluh, nin ay racabuahl ca´nez shtán teh mah, shtídxi náahlu, per squídzi riáhma. recahma, rdziágahrih náaluh, dzichxí riámah, recahma, shí nedzidama cue´dz mah lóhol, chin bindziluh ahma bachxi´lah yíc. lóh naca´yih Bwín ay ríhin tíh, lóh bwín, ca´dzú ñáañih lóh naca´yi del manchxí náhan nánmah ca´dzobahma biyhachí náha tuhbi maan nigal bi´tuhn máh. nigal ay ridiáhn mah listrushín máh náhanma shá guhunma gu´dza, náhanma shá guibahn mah, náhanma shá guica´ biñíimah tin shda´larahma. tantundzi ra´ca naldác, garáhnez garáhnez shtante´ biyhachí stúhbi dza maan nin slóhon náh listrushín náh bidziín, bidziín naláhbadzi. bwín nin riáh dahán, rua´c bidziín núh vueltáh dzudza´luh lóh shtáhanluh nuh gatia´l yáhga o caba´chxiluh biñíi chin ríndziluh láhan. munta ahma badxuúhnla, shá racabuahluh bidziínlahn, bidziínahn chin rdzia´yih lóhl, rua´cl dxibáhanma, dxibáhan chxídzima rio´bah. rua´luh nalábahdzi nin cayua´c bidziín frente frente porque ay rdza´nma gua´c mah listrumah racabuahma nuhunbua dzi´dzimah dahán del bwín. dxhíu slóho nuhunbua dahán bidzíin mastíh nuhunbua dahán richxí nuhuman, richxí gurohma, richxí dzeróomah, richxí cada´la rac mah, yídza. núhumah lóh dahán, del bwín ria tídxi dzi bwín lóh dahán, nichxín náhan bidziín shá náhan, listu shínmah, núh bwín vivah ruadzabah. dxíbah, garatih née ruhnba gáhn radxiínbah bidziín per dziáhn shchxín gacahraba nahpa chu´lahanba nahpa racashín ruhunba gu´dza. tin guhunbah gáhn gadxiínrabah tuhbi bidziín gadxiínluh tuh bidziín ay náhan shichxíndzi bín, ay náha dzigah gadxínluh tuhbi guráhgu Lugar dzo´bahma, no, nahpa dxiayiluhma, gahpalmah, guhunluhma gu´dza tin ay nestidxiluh dzichxídzi dzxigah dzi garecahma, no nahpa chula´nluh. nahpa guninluh gu´dza tin gua´cl garecáhma bah tin gadxín dxhíal mah, del dzichxídzi tudzi bwín ca´guhunluh gan, del yáhga dzi tuhbi dxhíah. núhu náahal ay guhuntil gán gáchxí bidziín maan nadzídzin, maan vivan, núh ni ruydxídxi la´da ñáañin mah astáh núhu bidxúga ñaamah rdzu´mah. lóh yuuh ya rdzi´gah dxiahgamah shca´man lóh yuuh, tin ríhnma ca´chxí rdzídzi ñáa bwín nichxí nin ñáhan báh, náhma tuhbi gui´dxa dahán nin núhubwa sha´guibáhan lóh. dahán del lácnuh tuh carrídzi riotidxínuh richxí néh lácma ruá yídzimah, ca´gaca´chxí gáhn guina´dzumah ca´gaca´chxí gáhnga´dhxín bwín lácma,. bidziín náh tuhbi maan listrushín née núh nin ruydxídxi de que bidziín náh spwín bwín dxaaba núh nin ra´hbi de que dzigah dzi raga´pa bwín lóh guihdxi. chiva lóh dahán dzichxídzi núh vuelta bwín dxaaba riaga´pah muntón bidziín, buín dzichxí dxíigahbatuh shish cla´sa maan nadu´sha, shish cla´sa chxíu dzu´nehma, shtubidza maan listru náha bwel dxíaa, bwel dxíaa náa tuhbi gui´dxayín bi´tuhnmah, guróo dxhía lóhma, guróo dxiahgamah nichxí raca´neh shín láac mah dxín dza´cahma Per nadzídzishinmah bwel dxíaa comah bi´tuhnma shquíyinchxi, shquíyinchxi ria´cahma riu´lanmah sha´do´bah, riu´lanmah sha´ dxhía chin ga´cabuahma. ah bwecu ah bwín dze´ rudxuúhn shínmah dé de´chxí cu´dximah, dé de´chxí ñáama, nichxín nadzídzishinmah dza néz gahma láhan muntah dza néz gahma láhan. cwan, sha´ do´bah nin ay nín ca´ riu ga´rimah, ya richxí riuté bwíi dxíi bwecu tuhbidxí rdzobah dxíi bwecu per nanchxí gah náhanma shá chuláhanma lóh. bwín dxé, shá chuláhanma lóh bwín, shá chuláhanma lóh bwecu, chin rahcabuamah chxíu dzebígah ahma badxúnlah, ya náhnma tuhbi maan bi´tuhnmah, náhnma ay guróo. dxímah, náhnma ay ña´ladzi dxímah, comah náhnma dzichxí nahma nichxín rudxúnmah shí dzumah lóh bwín, shí dzumah lóh bwín, nichxín náhnma luegu dzo´baloh. rudxúhnma. Stuhbi maan nin náhraba náha nin mas listru náh bi´dziah, bi´dziah náh tuhbi maan dzigah tuhbi dhxídhxi guróomah, per nárahba cha´yi du´sha. lóhma par gua´c mah caagalóho caagalóho dzu´mah ra´cabuahma ca´dxi dzée didxi bi´dxih, yíhca dxhía, nichxín guiyáhc róo shín rdzú bi´dziah, des richxí. nugahdxigahma, nugahdxigahma nugareca´ tuhbi bwel´da, tuh bwel´ diaza, tuhbi bihye´ nichxí pah ra´umah nédza, cuneju, raú mah, née coma des guiyáhc. dzobahmah maninraa nin ríi lóh yuuh ca gáhan chxí dza´bih guiyáhc, ca gáhan rahma chxíu dzú guiyáh Del lác ma bua´c tuhbidxíi, racabuámah cachxí dze´di´dhxí biyáhan, cachxí dze´di´dhxí ngulbwe´ta, cachxí dze´di´dhxí bwel´da, tuhbidxí riehtamah. desde richxí rdzia´bah lácmah per chindza ra´cabuahma mialma dzitah rah ahramah bina´dzu lóhma, listrushín bi´dziah rúhunma gu´dza ra´cah raúmah. rahca rdxi´hyi mah sguéel nabáhnma ya de richxí pues rúhunma biñíi shtálama snúhun bi´dziahyin, ya r´yáhnma garatíi maaninraa nin sh´tahan, stuhbi manin. nin listrushín núhu lóh dahán láac ngulbwe´ta, ngulbwe´ta náa tuhbi maan nin stáac do´pah ni´cu shín shchxiáhan chin ra´cabuah ngulbwe´ta núhu chxíu. shca´dxi gaúmah núhu chxíu shca´dzi gadxiínn- o núh chxíu shcadxí shí guhun néh láac mah tuhbi dxí, shtáac mah, tuhbi do´pah ni´cu ni´cu núhu. nin náh astáh rdzaca´yihn bwín, núhu nin náh cerca dzú chin rdzobalóho shta´mah do´pah, shñichxíluh, shñichxíluh bwín gua´luh, dzópiluh, rúhulaluh ay. ra´cabuahtil ca´nez, shtáhan téhen, bie´chxí ni´cu shchia´han, núh vuelta lóh dahán dzúluh, shtácmah tuhbi do´pah, caagalóho dzu´mah néh per juertah. shchxíaahn del chxí sha´ ñaal gucha´man bui´n dzí dxíigahba blaca´chxí blaca´chxí ni´cu, guichxía diunvez, shcáyi dzitáhn nárahba, listru shín manchxí. náhanma shchxíaa ni´cu shto´pahma nichxí chin rinmah chxíu shdxá yáhnma tuhbidxí shta´mahn, ne´dza stuhbi maan nin slóhon listru náha gubíhzi, dziáhan róo. shín clasa bwel´da núhu ríi lóh guihdxi, per tuhbi ma nin más shdxi´bi bwín náha gubíhzi. Gubíhzi náh tuhbi nin núhu shí dzitin chxí dxáahn ñíi, chin ria´bihga bwín cue´mah o chin ra´cabuahma núhu chxíu dzebi´gah rdzobalóh rdzídzi dxibáhanma. rdzídzimahan, tin dzichxí ga´cabuah bwín, ga´cabuah maninraa nin dzú neshchxí ahma dzú, nahanma de que venenu róo núh ruámah náhanma blacachxí. venenu núhu ruáhma, par nichxín shchxínmahan, par nichxí ruhunma visi, rahbimah del dxiebigahtu gudzú ñaatuh náac, del dxiebigahtu gudzú ñaatuh náac. dzau´yáhan láac tuh née baýidza venenu rí nin núhu lóh la´yihn guáctuh blacah chxí nagídzi, dxíaa gudzihanan tishituh astáh dzadxiínahan láac tuh. nichxí ruhunma visi náhanma ña'ladzi mah náhanma venenu róo núh dzhá la´yih mah nichxí rzi´dzi, dxibáhanma chin chxíu ria bigah cue´mah. dzichxí cúhun gui´dxa raa, dzichxí, dziahnróo shín máhan listru núhu lóh guihdxi núhuma guéhla rdza´mah, rúhunma gu´dza lo nacayi, núhuma nalíc, shínma. guróo ma dxigah de´chxímah dzigah chxín bi´dziah chin rdzu´mah lóho bwíi rdziálah shiyiih’ma núhudzamah bi´tuhn mah, dzigah biyhachí, núhuma buedxémah. dzigah tuhbi bwecu o bituhn rumah dzigahdzi xíitu garalóotih garáatih manin listrumah, listrumah shináa ansi rdxi´hyi mah guéel nabahn mah, ya pur. yídza pur yídza, ruác rahma shá láac rahma lóh guihdxi yuuh ríh astáh dxúnuh garatíh bwín